أكثر صوت ما يخلينيش نرقد هو صوت الشخير. ما نحملش الشخير. مهما ندير ما نقدرش نرقد و واحد يشخـ يشخر حدايا.